Abu karu abu kan dunba gbugun yam gue me lii nara'a nən balu wana'a yera chambə leku tora chambə na kan nyarə nara hausa wanga buku mu akiin gue muudə ɔtt kubə siingue damu bangeu na kəan nyare ru dabbam ma yayee mu iiə mubbam mu yaa'aga mu ya nə nu ana mu ii re banaa a mu ii rə ware mu ii re karə mu ii rə gwasai a na'a ma nii rə gue pat muta baana ɔ sii naa gue ana mu yarə gue mu ii wa mama nakinii ku murgue ii nən no mu ɔ wata ma ma arr ma ru gue a naa a marə mu ɔ wa annə ku ma ya gue a nunnu tuuru kum ba gam kanno guwa kurə yəa bəən nya nga kum ba gamka nuu wunu gue yaa ba tun man gue kura bəa yə bukut nəə toh kwa mata abuu kun dun ba nəa lii gyra bur gamnəa mə lii na ra bukə ta bugam nya ga datun wa gam buu pa'a a gue buura buta'a lu muruko'o bar a miya dubuu pəə gue ba tun maangue. Də geu leku nyaka pa'a ta gamma ɔe ku bəl ii na'an ya re gue ləa ban kan deara buwun gamma yadda an nyarə gəa basan ii rə bakan ləaba ba gam ii ləu dabuu a yəlko dabuu bub bə bəra dayel da bə bara ana ye bubare ii ya bəən ma mi na'a dan ii le na bəə gue ii n kannu bugan nənn me lii yera tuuru bə opu le me nga pugan pulu ɔkannu abu karu bukum baru gu ɔee ba tə bəəp puru gam ma pam yan bura'a gam sakane buu guggure gue ana rapə bərə ga ana bə rə bata gamma pulu owuu ba kum ba'a kum sal kuma butaa nə gue ta kum sən le pat burr nu wa ngamma ga palu ɔowu buuna gareru ku muda ya na gareru buubə yara buubə reyel buu batan war gamma na gareru ma sii nubuu buga bəna nya nii a nii ii nii pat ba kan gamma na ka re ka buggam ka nuu pulu wan ku buggam kana hausa wun ku buggam ka na chamba leka ku buggam kana shambə leko ɔwa kum le ma leku sam sam mar gam nii. Mii liit burta ko ye bəra yapka bəra ɔtt ka bəl bəra kum ba gamm melii aka biya wuniit aba tuuru rə pak ke nən ba ki gaa ki ɔnu gu kii ga kum ba'a sii le wa'a am pat ku wan dang kan yəra bur nu am gamma gba gaurə le kum ba ta arr gamma chambən lekan mu arr bata gamma kugu baa kumu nu da bə yan jii bun gugga bur na wa arr gamma nən nga bur kuma bur lu che luna bur na bə nana bur ən ba pat gue mii le gar ba kii lam ke o gue kam bəra awu bəwo ngusa toh abu kun dun bərə abu ka reree wa ndza abu bupp ne karu la re chambə leku wa ya babe buup tə burr ku wa ku puul wa nga gue ku chembə gam kanuu babuu hausa nu wa bugam kannu ba guup dara bu kam kannu anna bugam nə mii le na ramin gu ku ba kunku dəra wal nən burague yadda bu bara makinii kuma juunga ba em bəre ba yeu tel ma nii dzun abu da wul ku ɔee ku bel bəra go otniga. Ba kan ii ma də ga lom ta ko arda kə nyan bəru ma ba warun gue me le girma gue chambə leka arre bum manga wande buye tuuru bam naru nabə ba na na bwarə gum nə le ware gun da bu yan jea buki go buki sii wa buki a nuun ga domin mii lii da baba bu lom ya bugam ta gue ye bəra yeb ka bəra boko bata are boko mii le ra bur gam nii bugam ta ma chamba mu na kan nyare gue hausa nya nga gue pulii yan gue yaba san kun nu ama mii lii dugue chambə leko a war bu gamina siin bugae pat bə ii yə buku ba taa ba buup me lii ra bu gam nii buu paa bə bəra wu tur sa'ay a buu buu ya ka wu bu do wabuwa buu buo bu za ru buubu buo narəa mii lii re vurta gamma aman naru bəra tuaru bəra buki ka nuu nya bur ta gamma. Wunu ta ba'a molii ra buru gam nii ɔee tu bə bii ra bəən doa yeb de sii bəən samde kannu buku ba me lera bəən ndza an gue re buko baa da yob bə bəra yab ka a bo bəra buuka a gue boko ba buupta bura'a hausa wuwun gamma nga pulo wu nga gue nakan yarə rə ya o bub me lii a yao bub bə nii yabba a bəən nə gamm nii wunu bə wa ɔ wum sii ko ba ən nu gunge nu sii bəən nu kuko bəən san ya bəlii ra ye bərə ya buu ko bubbu nza gue taa ya bu da ya buu guba nza geu ta bu da yeb ka ye nza geu ta bəən gamnuu me lii siingue da kan buuba pəən kii n sanga.